Ɓe njoddi ɗaa no kaaŋaaɓe, a andi ko ɓe mbiyan mbo, kee kay keeña min kam mi ñallu e mi miila ko ɓe mbiyan, mi waɗi kama mi deƴƴita to mi yuma goɗɗum, ammaa mbiyimi ndikka mi yumaaka wayi ɓingel ngel ɗon ngel inniraaji won ɗon dañi wayi a waawi ɓe njani